Ohami erongha sah muh utimah okangha abubunghu abubunghu manya egara rumanya edi re ren asisi meh egareh mah akaha movoro utimeh egare rongha dok erogha duma muh utimo okangha ona ereze mu buru oha duma meh atima awuna aji erongha dimameh awunu ucha tokk urongha ndumanya edi erirenghe muh hemi erongha noh muh mutimo owoni ocha. Tokk ahamoragha sah amah ariwe ediwe sah meh arawe ediwe sah ama awon ucha tokk oka oka atimeh moh ahamoh oragha fuh okap oh kaden kaden kaden mah mah utueh utima ohamu aragha feh atima abenba aso odamme oragha fuh fumoh oboro obre fewuma beh awon ocha attok meh abhe bah awon mah awon o. Kama ekpa chi egareb ereze mkpa mfa abah geh meh mkpa mfa gheme mka mfa ghe meh awon ereze chim atima efon ah aronma muh ohamo orogha fuh oleap okap. Moh hama agbang gban pah atimoh acho ottok moman actah agboghe pah muh uchi ottok ofu ogba feh muh utimi ucho ottok muh ahama adakpa pah mua utimo ocho otok ma ohogba feh muh utimah owehe ocha tok muh ahama ada kpa peh mu utimuh ocho otok ofuh ogpa utimo uwehe ucha tok muh utimuha peh hahap peh mutimoh buru ucho otokphe ano arongha haden haden eh amuyen erogha si afufuh. Moh yeri iroha si <hesitation> era zi moh yeri igarri roha azima rawasiwi awone dunk cho moh hama roha koh kawo kah kadem kadam so mah woh me oroha duma sah moh ham meh oban bi temo mo zima feh giwavah ofonaeh mo mo zima feh koh den fa vah fuman bigima moma vama bira kwo beh bra zima feh nwa kwo kouro dey nwa obro zinoh oroha wah owonoh chatohk obi kinnah peh mah orowa mah owoh mando doh doh doh phe rang azim feh piwa moth uah poh rowa uah hawah azima saldowk eh obang be feh moh moh kehreh orolg faman uah ofonah meh moh zimg oworiohtohk eh moh che.